E poi seu crescia a s'edadi de treixiannus pagu prus, pagu prus de treixiannus, seu cumentzat andai a traballai, su primu traballu. <hesitation> Nosu innoi in bidda teniaus sa cantina manna puru e quindi nci fiant bingias fora de contu e seu andat a binnennai <hesitation> cussu fiat su primu traballu cosa mia, candu m'ant pagau mama mia m'at comporau ses lenzolus e dus asciugamanus, non tenia mancu catodixiannus 'ncora <hesitation> certu ca mi ndi fadiat una stoccada, <laughs> e poi aturu traballu ia appena finiu sa iscolas medias, tanti po no perdi tempus cumenti est finida sa binnenna m'ant arregortu a <hesitation> a incestai canciofa, tanti gei nci ndi fiat una e gei apu imparau cussu puru gratzias a deus e geu seu andat finzas a manna però atera cosa chi apu fatu candu fia piciochedda pitica, a s'essida de iscola, finius is compitus <hesitation> faciora a is tres is cuatru fiat andai a cosiri poita depia imparai calincuna cosa puru calincuna arti e s'arti fiat imparai a cosiri, e gei dd'apu imparau gratzias a deus, gei seu crescia, apu sempri cosiu <hesitation> seu andat sempri a su sartu, poita andà a segai tamatigas, a segai fragulas, a fai donnia arrazza de arti e seu andat puru mancai fessi incinta de seti mesis a cambiai is pioggias cun pobiddu miu poita, poita fiaus poburus e depiaus fai dinai de calincuna manera e seu andat a dd'agiudai a fai cussu puru. Quindi fia prus masculina che aturu, e va bè. 'olia fatu cussu puru. Ateras artis, torra a nai, dopu nci tenia a mama e a babbu, ddus depia atendi <hesitation> e a oras perdias apu cosiu, sempri, apu fatu costumis sardus, po <hesitation> po genti de Serramanna, po <hesitation> po gruppus folk, po genti chi traballat in logu 'e ristoranti, nd'apu sempri fatzu meda meda e ndi fatzu 'ncora poita ca mi praxit, e mi ndi circant e ndi bendu puru e non mi ndi portat nudda, s'importanti est a fai dinai <laughs>